Ela kú xen jan jö xiüü ere juⱥⱥ ra ajia’ kïï re juⱥⱥ’ra kí jan i pii’ kí jan ire jmⱥ’ re xíí’ra de que ladseli ‘uɇɇ bá jää my la kïï kí juiira bá ika kuɇn <hesitation> kuɇn i dsa mý guíi kö’ jöba ejia’ relí juó’ e jná ta jmí’ re lɇ re jmⱥⱥra re <hesitation> re bá re jmíná o re luna o jan xiüü jan i píí’ i ajia’ Kata li xá í’ kié’ lííra jötu jöba e jia’ relí juó’ re jmⱥⱥra e lɇ la’ kí i kïï bá í, jan dsa mý guíi ro’ jiareí juó’ tacuanta re jmⱥⱥ’ rexíi’ra la xen jan ráá’ jan i jia’ dxun kí i jmý ka kuýn juiira i i kiera dsa i kïï i kïï bá i kié’ dxi ñí dsa tá i tⱥ’ júú kö’